likkol bi'etekol dolphin, ɗume woni gikku makkol. <noise> Ngol ɗon likko e kol tawe e nder mayoji, mayoji mauɗi. E ngol tawa e nder liɗɗi latiɗi ɓurdi e wodugo anndal e nder liɗɗi, nde bo tawa leɗɗi latiɗi ɓurɗi <noise> yawugo e nder diyam. E ngol tawa e nder liɗɗi latiɗi e nder mauna fa nonda e non, <noise> likkol ɓurngol maunugo e nder liɗɗi bi'etekol bunuwif. jikkuji makkol nkol annditire e doggudu e durol maggol ɓandu makkol no woni yawuri, no ngol ta'ira, non kol jutuko, <noise> e wodi ngalarga ndu e ɓokkordu yajundu.